من الموظوعات اللي دايماً أكون سعيدة وأنا أكلم فيها هي العلاقات، مثلاً <hesitation> علاقة الحب بين شخصين أحب أشوف كيف علاقتهم مع بعظ كيف إنهم سعيدين، وكيف إنه كل واحد فيهم <hesitation> يبذل قصارى جهده إنه يقدم الأمان ويقدم كل شي للطرف التاني، وما يكون في أحد أكثر من أحد يعني الاثنين يكونوا مبادرين، فهدا يحسسني بشعور مرة حلو صراحةً.